Aia avao, olo aby io e, samy managny e fivavahany aby io, gne sasany ame razambeny, gne sasany ame vato, gne sasany ame kakazo, e sasany ame, samby managny gn'azy, io zany manampy an'azy hisikalakalagny an'azy ame raha aniny, fa la hoe sy misy fivavahany, lasa hoe sy misy balise hoy e fizakane vazaha an'azy lasa baranahagny loatry da sy hainao mitondra tena sara.